छ से मोके सचिन के याद आएल काबर की मोके। क्रिकेट देखे में बहुत मज़ा आएल। छ से मोके छ आँचल नाम के किताबो के ध्यान आ जायेल। अउ कुछ तो संख्या छ से मोके नही याद आएल।